Primerte gíw ma, gíw. gíd, tywg lany ma gidye rate rani quity rxiwdy lany ma, quity raw di buny, <hesitation> txiru txiady zakma, tche xga do zëdy loma te gy-zacany rathe rëreiny ni núma, txi ru txyady zakma, zob ma lany th gez, txa dó nyz logy, txe ma langy, ¿xini za lany?, zoob ma, gya después txi lama candiëb gydie btzeny gyw loma, después ry gút raba xtiaxy cun do’ cumin txe za loma te txi gakma cald, txe dó comin, dó oreg, cun dó sëedy loma, nu’ vez rzal raba curand loma, per nugyzy raba queity ra di ra buny run zy.